خد بالك الازاز سليم ولا لا والفرامل شغاله ولا بايظة وفي صدى وتآكل في الإطار بتاع العربية أو ال- أو العجلة الكوتشات سليمة ولا مخرومه ومدى قوتها والكراسي سليمة ولا فيها قطع ولا مش مريحة وفي امكانية ان هي ترجع لورا ولا لا؟